طبعا اني محددة انه لازم يومية امشي اقل شي خمستالاف خطوة بس مدترهم وياي فتجيني ايام امشي عشرتالاف خطوة تجيني ايام امشي خمستالاف ثلاث الاف مو دائما سوه